أنا أفظل إنه أشتغل يوم واحد بالأسبوع لمدة خمسطعشر ساعة <hesitation> لإنه خلاص بختصر إنه يوم واحد دوام <hesitation> أروح الشغل لمشوار واحد وأرجع مشوار واحد، وأجدر أستفيد من بجية الأيام بشغل ثاني، حياة ثانية، أنشطة ثانية، لإنه لو أشتغل كل يوم ثلاث ساعات بيكون فيه خروج من البيت وحظور وتضييع وجت، وأكون ملتزمة بالمواعيد وكذا.